<hesitation> Ho anahy manokagny zany, ià zany sa tiàko manko resaky salisalady, da ià fosiny zany refa ohatry ka agnano anazy zany, da ohatry aniasika oe ohatry oe legioma ohatry oe: karôty, harikô vèra, brokôly, karazana chou, <hesitation> andrahogny ame <hesitation> entogna zany izy da refa aveo asia sôsy vinegrety.